Esie okhuthama mundu, emuthamanga khulinga nende evima vive. <hesitation> mwima kwa kwanza, ave mundu wachama nasaye. Mwima kwakhaviri ave mundu ulinede bidii khukasi yiye. Mwima kwakhataru ave mundu ulinende vukhusiano vulai nende avashie. Yalava mundu nosuta ambii, nisiyenya osute ambi ata. Mundu, omwima kundi, ave mundu unyala <hesitation> khwechesiakho avashie shindu shiakholanga. Nomuthiakho, ave nali tayari okhuechesiakho mbu shindi shino kholanga endi kholanga endi. <hesitation> mwima kundi no, ave mundu wachama okhwikhala na vandu, yalava mundu wachama khwikhala yengene ta. Mundu wachama khwikhala yengene somanya shiaparanga ta. Lakini mundu wikhalanga ande vandu, atlist omanyangakho maparo keke kafuana kari, karulano kathithanga ano.